आधा मेहे संख्या गन्ना हे कह्लेसे सुरुमेते आइल जिरो तौके जिरो दसमलब पाँच, तौके एक, एक दसमलब पाँच दुई, दुई दसमलब पाँच, तिन, तिन दसमलब पाँच, चार, चार दसमलब पाँच, पाँच दसमलब पाँच, छे, छे दसमलब पाँच, सात, सात दसमलब पाँच, आठ, आठ दसमलब पाँच, नौं, नौं दसमलब पाँच, दस, दस दसमलब पाँच, गेरा, गेरा दसमलब पाँच, बारा अस्तिही कर्के आगे बढत् जाई।